<noise> Laha andeha <noise> a Nouvel Zeland <noise> ategna da <noise> mila mianatsy <noise> Rugby. <noise> Mila <noise> mahay gny <noise> resaky <noise> momban <noise> sôvaly <noise> satria io gn <noise> kolotsay <noise> tena <noise> haindreo agny. <noise>